Io kôa resaky vôkatry manadreny tsy de misy elanelagna be loatra fa mitôvitôvy amin'ny pomme de terre zegny foagnany, de <hesitation> tongolo zao na tongolo gasy ahantogna ahantogno oh, de atao amin'ny tany maimainy, ny tegna tsy tiagny izay fô ôhatra hoe atao amin'ny tany lenileny iny izay mety ahatonga azy alalaky maratra de atao amin'ny tany maimaigna, na ahantogna mihintsy no tena tsara amzegny, mbo eleaela izy maratra.